Naña sa nga ijin kjindaju xikjin kua- kuacha nga ijin nga chjajo xikjin kuacha nga chjajo xikjin ndsijin kjinayajo xikjin kú ndsijin kutsajmi nga tsa tjinxu tsa ngu xi kjuakjindájande kú kꞌia kjuakjinda xinguisa ngatꞌa tsa tjin xi kjuaxkun jande tsa burru tsa tsa chinga tsa xuta kjuaxkun jande ku kui xi ijin kꞌia kjuatsuyare xikjin jande kuacha nga chjajo xikjin ijin naña xixi.